﻿Kua mbarandu placevo jeiva, mbaeti aikua kavi mbate mbae, erei jae oyeapo mopeti <hesitation> liquido ndipo oñeñono vaera mopeti personare, jare kiraiko jokua moa ipuereta oporomboguera, jare kiraiko jokua moa ipueretavi ikavi, mbaenunga mbaeraji peguara, mopeti yaeta ndipo mopeti muestra de medicamento, jare ipuere vaera efectivo ani mbaeti